Men gitara chalishni o'rganishni afzal ko'raman, chunki bu ko'chada oson olib yurilishi mumkin va ko'p joylarda ijro etish imkonini beradi. Gitara turli xil musiqalar va janrlarga mos kelishi bilan ajralib turadi, bu esa men uchun ko'proq qiziqarli.